Axir siz bu pulni boshqadan ham so’rashingiz mumkinku. Men hamisha sizga qarz beraverib bezor bo’ldim. O’z vaqtida qaytara olmaysiz. Undan tashqari <noise> yana iddao bilan berishingiz menga judayam yoqmaydi. Shuning uchun qaytib yonimga kelmang.